Unkoo wí banyësani pëndee <hesitation> kí naţa kí ná bëfá ací <hesitation> unkëb ndasoma, ndasoma dí banyësan dun pëndee. Ndasoma ací mëlik má yënkani dí pëmpom. Ulakara wí ţul kak kom maŋal kancína unuk kootíis andáan buko bí weli dí farëmasi këndáan dáan bël. Imëndee ndasoma ambá anjeej buko andáan kom maŋal pëncína unuk kootíis.